दर सबद सुनते मातुर हाम्रा दिमाग मे कथी आबाइया दर दर मतलब कथी भूत भूत आइय चुड़ेल गऊ घर मे कथी बात होइया कहके । बास मे चुड़ेल बैठाल रहाइए कहके हाऊ बास लागून न जायके बास के एरिया लागून न जायके कहके उजूना भूत रहैया कहके । उजना जाम त डेराइया कहके आउसनका आउंसका चीज सब रहैया आउसनका मन मे अपने दर पैदा होइया का । ऊहएलगी रात बिरत के न निकले के रात बिरत के निकाला से धामी ओमी पीठियाईया चुड़ेल पीठियाईया आउसाँका आउंसका दिमाग मे सोच आबाइया । कहके ऊहएलगी आउसनका आउसनका चीज सब से बहुत दर लगिएय का आदमी सब के आखुनतार के नया जनरेशन होला से आदमी सब आखुनतार टंक नडरैया । मगर पहिला पहिला के अमदी सब बहुत डेराइट रहे दर के मारे खस मे आंदबिस्वास के मारे का उहएकगी आउकहुनतार आदमी सब तनक देवलोप होगेल बा । ओटना नहिया डेराइया मगर पहिला के आदमी सब सोच के ओकनी सब बहुत डेराइट रहे ऊहएलगी मन मे बहुत दर पैदा होयल रहे पहिला के अदमि से के । ऊहएलगी दर सबद हर्क आदमी के दिल मे मन मे रहैया दर ।